حاول يكون لك روتين ليلي منتظم، وأهم شي تروح على السرير في نفس الوقت كل ليلة عشان جسمك لا يتشتت، بعدين حاول تحط المنبه بعيد عن السرير عشان يدج المنبه وتبغى تطفيه. لازم تجوم من السرير وتروح حله. ممكن كمان تجرب يكون لك روتين في الصباح يكون محمس وحلو عشان تصحى بسهولة، وطبعا أهم شي إنك تبعد عن الشاشات جبل ما تنام جد ما تجدر.